Allor la mia giornata tipo <hesitation> svegliarmi 'a matina senza sveglia, senza pensieri 'e ji a faticà e 'a prima cosa che faccio a prima mattina 'e 'na bella colazion. M' piace 'e fa 'a colazione comunque cu nu bell cornett, cappuccin, cafè, pecchè 'o cafè c' vo a prima mattina, pecchè senza caffè <hesitation> non ti svegli. Poi faccio comunque mangià la cagnolina mia che comunque è 'o primo pensier mij 'a matina. C' faccio fa anche a ess, pur a essa 'na bella colazion e dopodichè 'a porto a fa 'na bella passeggiata. Ci facciamo comunque 'na bella passeggiata di mezz'oretta. 'A porto a parchetto. Pecchè comunque si è felice ess, so felice pur ij. Poi torniamo a casa, faccio un pò di faccende domestiche, faccio un pò di pulizie. Metto a fa di solito semp 'e lavatrici, pecchè 'e lavatrici s'ann fa tutt 'e juorn. E dopodichè vado a fare la spesa al supermercato pecchè ti sono sincera a me m' piace a fa 'a spesa tutt 'e juorn e avere 'e cose tutt 'e juorn fresche. Quindi ij giorno per giorno faccio 'a spesa e giorno per giorno decido che cosa mangiare. Quindi faccio la spesa e decido che cosa mangiare a pranzo. Dopo pranzo mi prendo un altro bel caffè e di solito mi vedo con i miei amici in biblioteca per poter studiare pecchè Mi trovo comunque a studià cu 'e cumpagn meje pecchè ci confrontiamo e <hesitation> diventa anche più leggera la, la giornata studio. Poi ritorno a casa e faccio fare un'altra bella passeggiata alla mia cagnolina. Prima comunque di di preparare la cena e di mettermi a letto. Di solito quando mi metto a letto mi leggo sempre un buon libro prima di addormentarmi. Però capita anche spesso che m' veg cu 'e cumpagne meje 'o bar. Ci prendiamo qualcosa da bere, ci facciamo due chiacchiere e così finiamo la serata.